Eda nang na ọvẹn-mẹ-m-agagara afa gọmọ jẹ inang ara avaga ẹtu mni-nyi iemo jẹng ẹrẹ domo inang ẹsisẹ ẹbẹnẹ ẹvik <noise> ẹwa ẹtọ ọgbọ bida iri igbagba yẹ inugo ga-a- ogbodɨm yẹ ẹgọnọ ẹrẹ isẹ bẹ ere gang nwẹ wa ise ẹrɨm rɨm rɨme wa yẹ ere ga ikie ogbodɨm nwẹ obazi ere. ere edet. ẹkpẹkpẹm sẹ sam ọbazi eda yẹ ga ẹziba ọbazi edeb ẹrẹ ẹkọngọ ga ikọngọ ẹfẹ ẹjọ jọt. ẹnyi ẹgọt ẹda igbavɨt ga inang anang ma uzod agagara ẹjat jẹ inang ma inang wa gange inam uton unyi ni ure-e- yẹnẹ ẹnyi ẹgọt ẹgọnọ ebe ma ube ja ga ẹzɨpa ẹtọ ere ebebere ẹnyi ẹgọt ẹsang yẹ edida ẹrẹ ẹbọni ebebere ọvẹn bẹ ẹna mọ wa mẹ ẹmẹ vọi ẹnuga anwi idang and ẹgọnọ ẹnuga anweni idang ẹwọ wọb egoro ebebere eme enung egoro. ẹnyi got erɨm ẹbẹbẹrẹ